إني نحكي اللغة العربية ،نحكي الليبية اللي هي لغتي الأم طبعا، والإنجليزية أحب خاطري يعاونوني نتواصل مع الناس، مع أصدقاء ثقافات مختلفة ،خاصة الإنجليزية لتفتح لك واجد اشياء، واجد أبواب تفتحلك كل شي، أغلب <hesitation> الناس تتعامل بالانجليزية، فإني حابة نتعلمها أكتر وأكتر نتعمق فيها.